Taôn̈o fito ambiny folo sy aroa arivo midika ino izen̈y aminakà? Aminakà izen̈y midika za tamy izen̈y mbola vao nanonga kilasy tafaran̈y za teo in̈y avy ô za mbola niaky tamy nama maro misy folo folo eo zahay la bandy araiky.